نعم، المشاركة في التصويت دائمًا تعتبر مهمة لأنها تعكس صوت المواطنين في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم، التصويت يعزز الديمقراطية ويتيح للمواطنين التأثير على السياسات العامة.